والله يا ريت تكون عندي القدرة على التحكم في الأحلام، لإن أحلامي هي الخاصة بي، لو قدرت أتحكم فيها يعني نقدر نعيش تجارب ممتعة مفيدة في حياتي، نتعلم منها نتحكم في أحلام الآخرين بس ما نحسن منها، مانحبش ندخل في خصوصيات لإن كل واحد عنده أحلامة الخاصة، وكل واحد يحلم كيف بي، أهم شيء نحلم أحلام اللي نبي نحققها.